Yo oli babé sinukuréén sanja sijoow mé nufuuk fuŋéés yoomé, fubegeer, ésubuut, gajagal, uŋeputung, simonguur pépé nufuuk nak sipuur nak sijoow fuŋéés bu fucoho éém so éwatoso sosasu éém